Fŧafñi fe, biñaŋ ma nloti fŧafñi fmoon, ndu yaa mo mbune, unan yaa blúfat, blúfat ma húrin yaa ndi biloti bi. Unan bi ñangir ngi mbunu ma, unan loti fŧafñi ma fee fi bijaa ma yaana fŧafñi fmoon. Fina fŧafñi fmoon fembe, fboonja a wose, fboonji a ginwosa gbúuta, fboonja a ginwosante. Ndu ga a gyaaŧin ŧeenŧe ndu ujiigite, unan fi wose, liiti wiindi ma win gi yaaye biɓalle. Win waaji jaŋayo a liitin hal.